أفظل يكون عندي ظعف مالي لأن الفلوس تفتح لك أبواب كثيرة تقدر تسافر وتتعلم وتساعد الناس اللي تحبهم. أما إذا زاد عمري صحيح راح أعيش فترة أطول لكن الزمن مو كل شيء الأهم كيف تستفيد من ها الوقت؟ إذا عندي ظعف مالي أقدر أعيش حياة أفظل وأحقق طموحاتي واستمتع بكل لحظة. الفلوس تعطيك حرية وهذا الشي مهم بالنسبة لي.